Tsy dia manana namana akaiky be loatra aho eo amin'ny fiainako. Fa izaho zany tsy dia tsy dia tia mandray namana tonga de oe fixe be eo zany. Fa ny namana presque mahavita raha ratsy amin'ny tegna. Dia namanamana tsotra fotsiny no anahako de ataoko raika fotsiny zany amin'ny fiainana fa tsy ts ataoko maro zany ny resaka namana. Eo amin'ny roa ambiny telopolo eo zany ny taonany. Dia izay raika izay fotsiny namako eo amin'ny fiainana fa tsy magnano maro an'io aho.